Rí gu̱ma o̱ rí ma̱goo mu̱phu̱ tsú néꞌguu̱n rá. Rí míŋuíí gii̱ tsú <hesitation> ndañúú mbá nandii o̱ tsíyoo wáxu̱u̱nlí nda̱a̱ꞌ <hesitation> wéñuuꞌ tsiakhi̱ñuu̱ rá, nuxnú yaꞌdu xtílá tsúú kiraꞌdiin <hesitation> numuu rí nuthi ríí tsíꞌkhu̱ éñuuꞌ <hesitation> rí nuxnaa gu̱bi̱ꞌ ríndoo̱ rí nanitsii̱ náa̱ rí mu̱phi̱ <hesitation> ra̱gídoo ẃeñuuꞌ ríí nutháa̱n kími̱ku̱ ithii̱n rá, ikhaa jngóó ríí nayambáñúú tsúú néꞌnguu̱n jamí xúꞌkhu̱ má nuxnúu̱ tsú, tsúú gu̱ꞌju̱ tsú níkhoo ninii̱ i̱ji̱n mangaa, tsú nini̱ xuajin aan ikhaa rígi̱ yaꞌ- yaꞌduun- xtílá tsú khiraꞌdiin ra̱gí-ra̱gíꞌmaa- ma̱giꞌdoo duun rígi̱ rá i̱ndóó má yaꞌduun xkuaꞌnii jaꞌyuuꞌ ú jma̱a miŋa̱ e̱ka̱ rígi̱. Ikhaa rígi̱ <hesitation> jjini xnúú tsú gu̱ꞌju̱ tsú nikhoo nini̱ xuajin murí mago̱o̱ ma̱wa̱xúu̱nlí nacha̱ jamí xúꞌkhu̱ má ma̱ri̱gá yaꞌduun yaꞌduu ada̱ tsú wádaa̱ xkua̱nii jaꞌnii. Ikhaa <hesitation> ríꞌkhu̱ naꞌphi̱ ikhii̱n jamí xúꞌkhu̱ má murí xaxa̱ <hesitation> <noise> áꞌŋi̱i̱lí. Ikhaa ríꞌkhu̱ má <hesitation> ñajuunꞌ ríí naꞌphi̱ rí gii̱ rá, jamí xúꞌkhu̱ má ma̱go̱o̱ máá muxnuu̱ naꞌphi̱ xúrí ndxama má mangaa, naꞌphi xúrí rí rígá najma̱a̱ má aan náa̱ xuajin rígi̱, ikhaa má rígi̱ máá nambáñúu̱ rí ma̱ꞌnii̱lí nacha̱ jamí xúꞌkhu̱ má naꞌphu̱u̱ naꞌphi̱i̱ ya̱ꞌduun xedi̱ má tikhuun rá aan xúꞌkhu̱ má nuxnúu̱ ya̱ꞌju̱, ya̱ꞌju̱ má ríí ikhaa ríꞌkhui̱ itha tsúú xa̱buanuu rí ríndoo̱ natsu mbáá ya̱ꞌju̱ rá, gíꞌdoo ma̱ndaꞌkhoo ú fuérsoo̱ ithi. Ikhaa jngóó <hesitation> wíji̱ mi̱khu̱ jamí ma̱ga̱a̱n iyooꞌ, xúrí ránú, xúrí yu̱ꞌsua̱n, xúrí iná ra̱mbu̱ ikhaa rígi̱ rí phú gíꞌdioo tsiiꞌ-tsia̱khi̱i̱yu̱u̱murí ma̱goo xájiúúꞌ ági̱xi̱i̱la tsú néꞌngo̱o̱.